Mm ma tegna zava-dehibe oé tegna zava- dehibe amign' ny tanora mianatra amigny universite satry ao akagny zagny é manomana ny ho avy jiaby akagny manomana manomana ny hoavy mba hamiratra na momba tokatrano zany na momba asa zagny na momba vatana zagny na momba hegny na momba tegny momba olo alaignao ho vady ekagny magnomagna zagny akagny é.